Sana sanaa shangi keri ngili na familia yakwa le nndo ngikundi itretia sana le mambo a dini sala na choiki au labda nikiwa na marafik- ngili na marafiki, ngili na mamboi yakwa nndo twre teta saa singi le ni mtindo wa maisha unduhuu sahndu ule badilika uvaali kule badilika kukaiha yaani ni itereva muungu tiki <noise> namndu ujiandae mda woose kwa sababu mtindo wu wa maisha truveli navo uvaali le ni wo watrumaa sha vana va uruhuu fijana va uruu le ni fichao fyo fi veela vai, veshiinda fo supamaketi vakalya fichao fifunge kwetre ve kundi se fi twe kora kunu aatri we kolya umekora ukari wa maharaki choiki kwetre mndu <hesitation> kwaare nusa fo ndi weveelya fe moni na mmeku lakini fijana va le vakundi vai ni mapizza vaiye sijui mabaga sijui machipsi <hesitation> ni maki kwetre vevakolye se chao cha uruu veela fo, kwakutro yani asilimia kubwa nife finndo twre tretra uruu kwasababu Na mmomonyoko wa maadili shandu uleva na mambo aah starehe yalesha fo mara kwetre masigara ye sha hawa sijui mashisha niyo e futa u, akavamaa na mapafu oh akavamaa na figo na finywaji fyo valende fo ameneji drinki ah nnyo yali tulisa vandu ngoo yali vamaa kwakutro le ncho ndo nndo che tetwra tiki uruu kwetre hadisi iingi fo mwe mweve tretra mkave tre lakini <noise> kunua atri mwe shaamba weshi- weshaamba <hesitation> mungu tusaidie sababu le kuisi ni mndu ikaa tayari mda woose kwa sababu vandu niiiwa shi tiki na ifa, niiwa shi tiki na ifa kwetre uruu welolia see valaya vasa ve waiywa kila mfiri fyoonshe filya ofyo fyeela mboooha hata vameku kwetre veefa fo uruu ni fijana fyo tiki ni fijana wo sha weenda fo mahosipitalini kweenda taasisi sa moyo kwendaa taasisi sa nndo figo fijana nvo veeshule faatro yatokana na choiki feu yatokana na mfumo wu wa maisha shandu uli kwetre fijana wa uruu vakundi hurubu fo nanga hata wambia hata itambuka kwetre akundi itrambuka fo kashika haatro boda boda, kan- ali- ali- inda hata gengeni bodadoda kauya ni bodaboda kavashuka ibaasini Kolya ni kasini afuma mjini kavashuka ibaasini navedandia boda, hata atrete ikari na vensi- ukatra va vetrambuka na makari hata vasa vatretre makari uruu ndo vatia fora yaani ni boda boda so na bajaji, bodaboda na bajaji kwetre vekundi se itrambuka uruu kwakutro ninndo twe tretia uruu twre ijaribu itreta hata na ivaiya lakini <noise> ye bidi truhembe muungu sana kwakweli kwa sababu mambo ah uvaali le nalema ngamaa.